Yë ujt'së yë a'ay jëwëpë a'ax yëbë ëxtamët's ko'o yë mkë ta'axëp o yë ka kuenda'adëp ni'ixpë a'ax yëbë, të'ëtspë a'ax yë ba tambien yawëby a'ax yëdumbë entonces este yaj kuenda ajpë a'ax yë para que jadun dun tambien oy t'suxkë ydëp.